देखो सा हुकम जिस्यान के मानक हावा उन परकर हिज जानवर बे हावा हा जाको संकेत आव ना पर मारवा रो नाटक करा हा। वो एन वास्ता मारवा रो नाटक करा क्यी के वो मारवा रो नाटक राय तो वो सिखरी उ बच सका बीनो नाम बित्तेस हावा हा।